Sabotsy, sabotsy io amy izey kô- kôfa zahavina zey kà raha misy advantsity karà io fi amy mivavaka refa sabotsy. Sabata zey fivolan̈a izy ary atô anaty jerinakà ko rehefa mare sabotsy avy eo amy izey ankôatran'olo tsy mivavaka izen̈y koa no fa sabotsy manan̈o asa an-trano.